Pendapat saya tentang ujian sekolah untuk kanak-kanak kecil adalah tidak sesuai ini kerana seharusnya budak-budak perlu meneroka tentang alam sekitar bukanya hanya belajar melalui buku teks dan menumpahkanya ke atas kertas soalan peperiksaan.

Kalau yang ini Um cuci tangan, cuci tangan untuk-untuk kebersihan kita, bekebersihan supaya tidak kotor tangan masa makan.

Jenis tumbuhan yang Um atau bunga yang kai-saya nampak adalah pokok rambutan, bunga pula Um bunga orkid atau pun bunga ros selain tu tumbuhan lain yang saya nampak Um pokok naga.

Kesihatan yang negara kami Um kalau dulu zaman Covid sekarang ni pun tiada sudah Um selain pada yang itu saya tidak tau.

Permainan yang kanak-kanak bermain di komuniti saya ialah congkak, bola jaring, bola sepak, batu seremban , sepak takraw dan lain-lain lagi.

Makanan yang tidak menyihatkan Um adalah seperti makanan bergoreng berminyak itu adalah jenis makanan yang tidak sihat boleh dimakan tapi hanya satu kali tidak selalu.

Um K kalau telefon bimbit Um ok juga dia punya perkhidmatan memang canggih juga.

Ka-kalau bank simpan Um selamat Um memanglah selamat kalau simpan dalam bank kalau inda bahaya tu.

Jenis seni yang saya suka kalau seni-seni muzik Um macam-macam kalau seni lukisan saya lebih kepada boraque saya lebih Um lebih suka kan seni yang boraque sebutan dia.

Tumbuhan selalu kami nampak tumbuhan warna hijau Um macam macam-macam lah yang macam daun daun jenis jenis tu lah.

Cara yang saya lakukan untuk menandakan hari lahir saya ialah saya akan memberitahu kepada orang lain yang esok ialah hari lahir saya dan saya berharap esok mereka akan memberikan ucapan atau hadiah hari lahir kepada saya.

Nama bintang yang saya Um nama bintang Um dan buruj yang saya tau setakat ini Um Scorpio <laughs> dan macam-macam lagi saya tidak tau banyak tentang nama bintang atau pun buruj.

Lawatan-lawatan ke lautan Um seronok tingu Um tasik aman, nyaman. Sungai begitu juga, syiok ditingu.

Um Tengok kepada keadaan, kalau macam ribut atau 'blackout' ada tidak baiklah perkhidmatan dia, kalau cuaca baik, hujan biasa dia punya penerimaan atau perkhidmatan okay juga.

Bagaimana generasi yang lebih tua mengajar atau melibatkan diri dengan golongan muda dalam masyarakat saya ialah generasi tua akan bercerita, berbual dengan generasi muda mengenai isu-isu semasa, Um pendapat-pendapat peribadi dan sebagainya.

Ok dalam budaya kami Um kisah Dang Insum Um itu lah antara yang terkenal dalam budaya kami dia seorang Um perempuan yang berani menentang penjajah

Perkhidmatan awam yang paling penting untuk sesebuah komuniti adalah penggunaan bas mini tidak semua orang kereta, tidak semua orang yang ada kereta jadi saya rasa bas mini itu penting untuk komuniti.

Percutian yang saya suka ialah percutian ke bandar. Ini kerana saya suka keadaan di bandar berbanding keadaan dengan alam semula jadi di kawasan bandar saya boleh melihat gelagat ramai orang dan sebagainya.

Jaman ni berguna juga Um boleh durang memulakan perniagaan sebab Um modal untuk membeli barang-barang, modul untuk menyediakan bahan-bahan untuk jualan, tulah

Perkhidmatan awam yang saya piki-fikir paling penting bagi sesebuah komuniti ialah cikgu ini kerana cikgu berupaya untuk membentuk peribadi seorang pelajar menjadi lebih baik dan menjadi manusia yang berguna.

Iklim tempat tinggal kami Um iklim Khatulistiwa sepanjang tahun Um iklim ni itu lah khatulistiwa tidak berubah dari dulu sampai sekarang.

Dia satu teknologi yang canggih membantu Um orang da-dalam menguruskan hal-hal penting Um.

Ya sekolah di negara kami menyokong pelbagai bahasa Um ada juga sekolah-sekolah sekolah-sekolah India Tamil sekolah Cina sekolah Melayu ya begitu lah di negara kami.

Okay, dalam komuniti kami haiwan yang selalu kami yang ada kucing dengan anjing. Um Itulah, banyak tu di tempat kami Um anjing dan anjing.

Um Objek yang yang cantik yang kami milik, yang saya miliki adalah pasu bunga yang sangat mahal dan cantik dan sesuai dipamerkan di ruang tamu.

"Kerajaan menyediakan sokongan sosial seperti peluang pekerjaan yang banyak, kemudahan awam seperti <laughs> LRT, KTM ""and"" kemudahan awam."

Dokumen yang perlu Um mesti ada kad pengenalan dan kalau keluar ke negara jiran pula perlu ada pasport an-antarabangsa, ini perlu ni.

Antara genre music kegemaran saya ialah RNB, Pop dan Korean Pop.

Kalau cuaca ni pandai berubah sekejap hujan, sekejap panas. Um Tu biasa tu, dia akan sentiasa berubah setiap-setiap masa pun. Memang ada, tida pernah tida anu mesti ada berubah.

Penyanyi kegemaran saya terlampau ramai susah saya mau sebut satu-satu begitu juga pemuzik, penulis pun begitu ramai. antaranya saya sebut salah satu lah, pemuzik, penyanyi, penulis Allahyarham Tan Sri <noise> P. Ramlee.

Ok pesta pesta perayaan kalau bagi kami sambutan hari raya Aidilfitri ataupun sambutan hari raya Aidiladha pesta pula pesta Kaamatan digunakan dalam masyarakat kami.